طبعا فكرة ان الالات لها مشاعر تعد موضوعا مثيرا للنقاش. الالات والزكاء الاصطناعي حتى الان لا تمتلك <hesitation> الالات او برامج الذكاء الاصطناعي مشاعر حقيقية كما يفعل البشر. يمكن ان تحاكي بعض الانظمة <hesitation> مشاعر او سلوكيات معينة من خلال البرمجة لكنها لا تعيش تلك المشاعر وتفاعل البشري قد يشعر الناس احيانا بانهم يتفاعلون.